द मेप् क मेप् बुन्ग ब्ल, मेप् क जिन्ग दप्सिजै क निफ्लै, दप्सिजै क तन्ग ब्ल, जन्ग् दैरेक्सन् क मेप् <hesitation> पौन् मबरि नैन ने जिन्ग तन्ग न्गन्। द मेप् पौन् जिन्ग रिबे, <hesitation> मबरि नैन तन्ग न्गन्, द जन्ग् मेप् क रिबे नैन न्गन्, जन्ग् जित मोबिले हो, एपो ओपेन् कलम, मेप् क जित ओपेन् कलम। इअ जिन्ग मन्छे जक न प्रए, मन्छे जग वे लोचतिओन् क जिन्ग सिगन्गि अव् सर्स् कलम न नगेरे गन्। अम्पए दैरेक्सन् क क्लिक् कलम न नेग लेग लेग, जन्ग् न मन्छे अर्रोव् मर्क् पै गन्, बे अर्रोव् मर्क् अव् जिन्ग ऐर्लिने क दे फै गन्। अम्पए नोर्थ्, सोउथ्, वेस्त्, इफर् क जिन्ग लोचतिओन् क दे फै गन्। द इ अर्रोव् मर्किन्ग् इ <hesitation> इस बोजुन्ग् तन्ग न्गन्, द अर्रोव् मर्क् अव् व्रितिन्ग् दे फै ब व्रितिन्ग् तन्ग न्गन्, बे अर्रोव् मर्क् अव् लेफ्तिन्ग् दे फै ब लेफ्तिन्ग् तन्ग न्गन्। इनि इस बोजुन्ग् नै नै तन्ग न्गन् अरि लमेअ।